في الجنوب التونسي سخانة برشا برشا برشا ، في الوسط فما الجفاف والرطوبة ،في الساحل معتدل الطقس خاطر فما رطوبة أكثر في الساحل ، منطقة ياسر فيها البحار والكل ، في الشمال هي البرودة والرطوبة والطقس هكا يبدى رطب برشا معناها.